באש תבדל אלחפאצאת דיאל אלטפל אול חאגה כתפרע ידיק, כתוג'ד כלשי אלי מִחְתאג בחאל חפאצָה ג'דִידה, מןאדִל מֻבלּלה, כּרִים לִלִחִמאיה, דיר טפל עלא דַהְרו פִסּטח מִסתַווי, כנְגלֶק אלחפאצָה אלקדִימה בשוִיָה, ומןבעד כנסטעמל אלמנאדִל אלמֻבלּלה בשוִיָה מן אלאמאם ומן אלח'לף, ומןבעד כּנדוּז אלחפאצָה ג'דִידה תחת אלטפל באש יכון מִרתָאח וּמתתסרבּש, ופלאכִ'יר כנְעְ'סל ידי.